Nú ra buny rní rabá rlulóh la rabá nzack galbany xtenu pur zy xtioz xtadnú rnix galbany gy danunu, txi, txi róh nu’ pues danëen za ni riun twkar giculoon lá raba të xtioz lá raba bnix raba ny danëen, per val zapa náre queity rlulóh di náre rzack <hesitation> galbany xten nú, purzy kazëedënú gax-lyw núnu que basur rtëtch-nú, que rzëky nú, que rtily niz la rá záh gá buny nu’ txi ry ryenynu destruir, kazadë zanu gax-lyw xten nú va, mas que nada, zy rlulóh naréh ná.